أكثر صفتين يعجبوني في بعظ الناس الصراحة أول شي صفة الصدق، الصدق فعلاً منجاة والصدق من أهم الأشياء اللي لازم الإنسان يتحلى فيها، لأنه فعلاً الكذاب ما حد يحبه والكذاب ما حد يدانيه وما حد يقرب منه، ثاني شي صفة الشجاعة الشجاعة مهمة جداً يحمي فيها الشخص نفسه ويحمي فيها اللي حوله، أما إذا كان جبان لا راح يحمي نفسه ولا اللي حوله.